Faddaade luungol kañum e reentaade e ñaw. Jona e banngal hinere e hunko en jon kaa. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> Anndal an min kaa, non woni no mbiyammi. <hesitation> Ɗun nii non jonka.